هو شي غريب دايماً يصيغ معايي انو انا من اشقد اطيق ادرس واغيد انجح ما اجيب نتيجة بس من ما احاول حتى بس هشكل تطلعلي نتيجة احسن مما توقعتو معف يعني احسا عبالك قدرنا او قدر يعني